Bakhasi betubanga musiyasa khuba nabo bali nelikono lyekhukanikhila babandu babwe nalundi babandu bano bali nebunyala bwe khukhola sisindu nisyo omundu umusani naye anyala kakhola.

Khuba sukali arera kiminawa kimikali mwibili lundi arera bulwale bukali sana mwibili mwo mundu, kila hupungusha

Yani kila khuwamba emunwa nakhukholola sekhwenya khwasalanisya bulwale bubundi khubandu babandi taa.

Byakhulya nga wamisile mukunda urera wasinga bulayi wara khumayika wabibimbakho kamaru wara khumayika wabitekha byaya bulayi ate walya nga bisya! byabilile.

Chindika nende chipikipiki chiru! chirambisyibwa nabii khusyalo lwekhuba chiparapara chefwe chemusyalo sechili chindayi che! chinyala chabirakho kamatoka taa nalundi chiparapara chefwe chino, chili nebisila, kamabale kakhanyalisya chimotoka khubirakho taa.

Nilinda mungo mwase maleriya nga engona mukhatimba khebingenge.

Barambisya! bafurisya lukali barambisyanga bupila.

Ngawalimile chimwani chikhurunga bulayi khwimenya lyebabandu nawe wekhoyela munibyo walima.

Khuba ne! bura! burambi bulayi bwaserekari ekhungonela chiparapara, yakhungonela chikhosipito, yakhungonela kamasomelo kesi babanabefwe bacha basomelakho.

Nyo babandu bano beyike khukhwilinda musibala ba! bachowe bulayi babana batiti.

Enja nayenja kamechi kamanyifu nanywa.

hulunahu lwefula esese mbyalanga kamayindi, nabyala bilyo mala lundi nebimba amburela nafwara kamubuti

Chichoo chefwe khuli nekhuchiyonja chibe chisafwi nekamalowo kefwe kebibiko khurekho bifunikho nechisi chikhama khubwene okhwo chacha mubyakhulya byefwe taa.

Khuba nibo babamulonda bamuwa burangilisi kila nasiryo akhile alinde babandu bewe bulayi.

Mubirekere byefwe khunayala khwarawo bulayi bwekhubyala kimisala khwabyala byakhulya binyala abandu.

Butambi bwonakisya kamasomo, babana sebacha esomelo taa bakobola bekhala ango, sebacha esomelo taa lwekhuba butambi nenjjala lwekhuba enjjala nayo ekila sebacha khwisomelo taa.

Nga khurawo! khulinda khusyalo nga khurawo kamakambila kalinda sisyalo syefwe nekhwaba nende lukosii.

Khutimangile ii khupolisii obata mubandu babusye muba mubamii besi khulondanga nga sekhuli safe khusyalo taa

inchichanga mubasyasye nacha nekhala ninabo, ee khwalosha enganikha ee khwekhala khwamala esawa, nono nga khwekhale ninabo mukhulosya enganikha, awowo obonoli eee sokhoba boadi taa

Mumyaka kirano nenya embe nachowachowane, ata nabele nende litoka

Mukhulima lukali khurambisyanga chimbako, nga awandu alayi, khwaba nga khurambisyakho nende chiyaywa khukhwasaka bichikhi bili bibofu khwarusya mukunda, khwarambisyakho kamapanga khutanyila bisala nga khurusyaka mukunda, khwaba nga khurambisyakho nende chiyeyi chaba chikhulimilakho, chiyeta khulima.

Babana nga bayusya kumwima okwo, aba serekari yosi yengilemo neyakila babana bayusya kumwima okwo.

Bwonakishsngs bibyasara mubyalo nga babandu sebakenda taa serekali yalawo kamakambila bandu sebakenda taa ate nga babandu seba sebaa sebakula bindu aleyi taa.

Basasi balala barekana nebabana babwe nee ese bele enomandi barewo chikhungana, babandu ngabawele omwana kamakesi, nomwana yuno ayusyakho namwe nga taa wamu! omusasi wamuyila mwikayilo.

chisako ne kamatuli barera mushalo khulekela babandu bamanye khuchowachowana mu eriya

Huloselaho byehulya byehuhuwa kamani mwibili mwowo nowanyalisha nawe hubawo nehuramba kimilimo kyowo kimilayi hulwehuba walile bilyo bilayi mumubili kwowo

Ekhola! esabanga esala nenacha khukona lundi ngana! nga namalile khulya nisinganga nenacha nakona.

Chisambo chindayi.

Kayetanga babandu khuso! khunayu! khumanya bibindi bili khu! khu! khukenda o! ba! khucha mumoni nende lundi bandu baba bakesiya bamanya aa! si! sibala nga nesili khukenda.

Babami mushalo bakha khusomesha babandu, bakha khurawo kamakambila kebabana khucha mushalo khusu-khwisomelo basome.

Bya sosyo mediya byarera enchawukhana sikila omundu akanikhila wawandika khu sosyo mediya ali sendi omukhwalikhe taa nekhane omukhasi namwe omusani wakhwalikha.

Entaneti ekhola khwamanya bibindu bye aleyi byesi khukhamanyile taa ate entaneti ekhusomesya businesi, weyika businesi yowo okiramba oryena.

Ingo khubaya chimbusi, chikhafu, kamakhese nende chipunda.

Bandu khusyalo bafunanga kamakhuwa ngakhubirira khunakhalondo layered nenakhalondo ye tivi.

Babafukilisya nabo bakendela atwela nee ni baa

Khulinda chichoo nende bisakati khuba bisafi, khusingamo khwabera anje wewe.

Khulekela babana chisambo chindayi nekhubolela bandu bakhulu khumanya wele nibyo byesi bakha bakhola.

Babandu bakanibwa khura alala kimirwe kyabwe mala bahe babana bano kamakesi kelirya musyalo syabwe.

Basasi bakhupanga babana biboko lundi bababolela, babalekela khukenda bulayi mbubandu nekhula khutambisya serekari elikho taa nekhubayilanga muchikanisa nende mumisikiti.

Blibifwiti nabi lwekhuba bandu bakali barya.

Babana mungo benyayanga karote, benyayakho kati, benyayakho nende kumwinyawo kwekhutimisyana.

Omutayi aloma ari bubeyi bwikala engila nenga eses wambeyile ori yicha enyinga erii ekhakhuwe limotole lyowo mala nechile sewambele taa, esyo sikila nakhalala.

Nafuna lusimu lwakwansa kumwaka kwa elefu-mbili-na nane nga endi ikampala.

Baskhulu khunyola lukosi, chingila chekhubawakho liwumule lyabwe nga bakorere nabo bakofule nebawulile lukosi.

Basale base nga babele nekimima kimibii musirekere, babana bano bari nekhurerwa atwela babokesya esambo yesi bakanibwa bakhola endayi nga taa sebanyalisyile taa banyala bacha bubowe mumapusii.

Khusomya bapapa nebabana bandu barye, khwikhala musirekere khwababusya alala amala khwabasomesya.

Mala bakhasi betubila muu! muyukanda musiyasa lwekhuba nabo banyala.

Khulinda chisenele chefwe khuba chisafwi nio bulwale bukhawamba babandu nende bulwale bwa corona taa.

Yalekele babandu khukwara bulayi ela belamo baba nende chisambo chindayi esii babandu ela nga nekhwikhwibirisha esii babandu bebirisha bulayi ee niyo esii nawoyu elekele babandu khushalo.

Ikholanga ekasii iyekhukhola! iye kh! khulima nekhukhola kamasanyalasi.

Chiyeta babana mukhuramba kimilimo kyabwe kye khwisomelo, sebakendakenda taa khuba bali biise nabii.

Bulayi bwekhukhwalikha mungo mulala ebukanda bulindi nga butinyu bwakwilewo, mulala acha khubola engo, nebubi nabwo, omundu mulala aloma ari omwana yuno sinakila anchiyika esese wakhwalikha niye nakhwalikha.

Bakhasi khushalo banyala khuruka, banyala khulima, banyala khumema nebabana esibanyala